<hesitation> ìí mu ɔmi ɔ̀kpɛ̀, u no so nànyiɖe gbàa áni, ɔ̀kpɛ̀ u no so nanyiɖe kayi ɔ̀gɔ̀ninì nyòo ámi ɛnɛ́ɛ̀ ògòzénì nyòo kaka ɔkle úni mù mla kɔ bú nyuà ɔ̀gɔ̀nì, ògòzè lɔ ɖàa ɔkle úni mù ú mla kɔ bú nyuà ɔ̀gɔ̀nì, ógòzè lɔ ɖàa mla ɔ̀gɔ̀nì kayi ù yifá nanyiɖe màawu elí pú ùú kɛ ú náa fè kè níìkeanì màa ú nèe nyréwu ú náa fè kè ú nàá zi sòwa elí lɔké ɛɖí ínyàŋòlí ká ìnyáŋòlí úni ká no go nànyiɖe, úni ká no go nànyiɖe sú bìà bùú nyi bìà u nababláà kàyi <hesitation> ìnyáŋà lí gòzé ká nyòo ɛnɛ́ɛ̀ úni ɖàa mla ɔ̀gɔ̀nì, kele ewegu le ɛɖí nyòo ú náa we kása ɔ̀gɔ̀nì nàáa nù núfùu ú náa nyùà, ú náa nyùà, bùwà búá màa bunyì elí nàababláá gonànyiɖe lèe bìà bù no kpí <hesitation> àzì tu blù nànyiɖe ùnà lèe bùwà, únà lèe bùwà, bú no go nànyiɖe cá cá cácá cá màaké kayi bù téwu bìà nànyiɖe màawu anikɛ́ òkísie ɛnɛ́ɛ̀ úni ká na babláà, úni ká na babláà màa ɔwɔ ɖàá muà nànyiɖe màawu prí tè ka á nà ɖɔ̀ bàni wàá kɛ́ bìsowɛ sasa sa sa à nàá mu ɔku maa úni go ígbɔ únì ɖàá mu ɔwɛ ɔwɔ nàá múù ú nà tíkɛ̀ bìsowɛ, ú nà tíkɛ̀ bìsowɛ sú elí ɛɖí bùwá màa ɔmi fía nì bìà u na babláà nànyiɖe búá uni ɖálɔ̀ɔ ɔ̀fɔ̀nɔ̀ káe kíni blàá anikɛ́ kínì blàá áni ɛɖí nàá zi ègegle blù kile nyòo ówó ba kpalí ni íɖò fòní òò nànyiɖe àlɔ à nàá mu ɔku màa úni go kayi ùú mi ínɛ̀ lèe ɔwɛ élíì kɔ zɛ nɔ ni é yìilì iku àámi si ámi é yiìili iku àámi si ámì òó ɛnɛ́ bɔ̀sìã tè ka á ná ɖɔ̀ bàni tè à nà pó íɖì plaà ù na babláà píám píám píám píám náka náka anaka. <hesitation>